Hadow huwa kuugal lele, Mi waɗa njangu nguurndam e hokkude ceede e doggol kañum ngal. Ko njamaaji ngal mi waɗa heɓude e yimɓe waɗata laata e neɗɗo. Mi njiddaade ɗum njam sabu mi waɗata jokkondirde ngal njam rewɓe ngal.